Bé ta si hua'anj riki ni chaan' chaj bé ta min riñan ni'hiaj cha únj chiñánj únj, ba a'ngo riñan ni'hiaj ni'hiaj titín nej hia'aj ruhua kasiti, ni a'hui nej nga a'hui' nej man chuhua unn koo a'hui' hia'aj nga hiakuj ni uta chaan chaj nej, a'ngo riñan ni'hiaj 'hiaj nej kwenta 'nín kane, hiaj a'hui nej hiaj tukuáj nej man ruhua likuadora, tuku'ñanj nej a'nín nej kij riñanj a'nín nej nnun stila, a'nín nej hiakuj bé ta min si unn 'hiaj nej nga nej salsa ya únj nej 'ngo ni'hiaj.